Lollichi nara de loi en laga comida ka natyral loi rondi ronlocito ronkwaxix ronde chi ronde xinladika kwan laxhi ronda bellcha ron ronla gaxbex romshata romllate lla kwan lla losbi niaraskw comida loal lolliche amse ronnalbex ron lasber garber xegarbanso renicia tripio renicia bxu ren ron xinladika llakungo ronlon llakungo ron nina runonia kolatiga kono oso koranozu tenia kolor runio pur comida notural tu kapsendana aste sergarbe segarbanzo nis kwanx nu ni narunkwia aba ble ab tumna dagati napchu pi ina ronakwa